गाँउ ठाउँअनुसार बिल्लाबारे केहि गलत बुझाइहरु छनाइछन् । तैमध्ये हाम्रो गाँउघरमी सबभन्ना बढी अजैलै चलनचल्तीमी रयागो चलन भनेगो <hesitation> साइत सारी झाने बेला बिल्लाले बाटो काटिन्झाइ बिछोग लाग्दो छ भन्ने गलत बुझाइ अजसम्मलै छनाइ छ । काइ झाने बेला बिल्लाले बाटो काट्नुहुन्न, बिल्लाले बाटो काट्ट लाग्या बेला काटेर गएपछि ताइमी अर्खो कोइ माइस झानु पर्यो या गाडी हिड्न्या बेलामा गाडी रोकेर अर्को गाडी झान्दिएपछि मात्र झाने चलन अजसम्म लै छनाइ छ । जुन एकदम सरासर गलत बुजाइ हो । तैभन्नाबाहेकको गलत बुजाइ भनेगो बिल्लागो नउवटा जुनी हुनाछन् । अनि बिल्लाले <hesitation> गर्ववती महिलागा लागि पनि हानिकारक खतरनाक हुनाछन् भन्ने पनि छ । बिल्लाले पानी पनि एकदम खान सक्तैन, बिल्लाले अनारामा धेग्न सक्तैन भन्ने जस्ता गलत धारणा छन् । ति सरासर गलत हुन् ।